یو ورځ یو ګروپ ځوانان په سفر روان شول، له ښاره لرې، په لاره کې یې یو زوړ نقشه‌یې وموندله چې یو لرغونی خزانه ښودله. دوی باید باور، زغم او ملګرتیا زده کړي وای، ځکه یوازې یو ځای کېدلی شول بریالي شي. په پای کې‌یې خزانه پیدا کړه؛ خو دا زر نه وو، بلکې پوهه، تجربه، او یو بل ته ژور درک. دا سفر‌یې ژوند ته نوی هدف ورکړ، او د تل لپاره‌یې بدل کړل.